Bueno laloo' pan qatinimiit re' la'koon pues nkii reh nriiwii' janaj awach'ajal reh nak'ulub'ja nawat'aliim wach naq'ar wa taqee' ruu' ritaat rituut naa nat'aliim wach k'eh tiempo reh naa naq'arwa ruu' naa reh nawulam onteera la ke qa'mood rifamilia ja'ar reh ja'ar janaj ri rit'aliim ar wach y reh rit'aliim wach janaj ar va reh ja're' napana reh naa nak'ulub' ja y wii naa kiroo naja ab'eeh pues nawii k'ih wach nawii' ruu' reh pue ruu' ri awuxpach taqee' riwii' awuk'uun taqee' eeh y na nawilam kiwach taqee' ruu' quxpach reh naa reh naq'arwa kuuk reh naa reh nawilam va y q'uun nak'amam ka ak'achariik kurik va y re' je'chii je' riq'ar paala ke reh ahpa chii' xtiwi'koon reh na keh xtikima'la pero re'chii reh naa pues tahcha nawilam wach pero reh naa nawii' kurik pue hat tenes ke nat'aliim awach bien bieen xa je' laa awuxqeel quiere decir nriwii' chaje' janaj reh re como imaas rii q'uun raja re'ee Pues reh kiroo nriwii' janaj wach laa wach la ak'al loo' y pues nak'amam ka janaj ak'achariik kiroo y onteera awuk'uun pue nak'utum keh qa'sa mood re' la laa ak'achariik kiroo nawik'saa la qa'mood xawat'aliim awiib' qa'mood ontee xaa xat'aliim wach y natih ka naq'aram tii cha keh reh ja're' keh mki'nam ke keh pues kiroo nkilam reh ruu' ke janan rik'utum reh y wi janaj rik'utum reh laa la ak'on taqee' tonces keh ja'ar nkii kichapam kib'ee y pues naq nkiraqam tii cha kich'ajal keh kiroo nkilam kik'achariik cha je' laa je' qa'mood janaj rik'utum keh je're' ar nkilam keh y je're' nki'b'anam pan kik'achariik reh je're' kurik kik'saam ar kik'achariik jache' hoj onteera je' qa'mood xkik'ut koon qahoj qatet' qamama' je're' nqak'utum ar koon reh qak'uun taqee' va chaje' la ixoq chaje' la imaas reh kiroo nqaja reh nqawii' chipaam laa la qak'achariik loo'